Mushuklar o'z egalariga esa <hesitation> atrofiga kelib, u yoq bu yog'iga suykalish orqali mehrlarini ko'rsatishadi. Hamda <hesitation> o'zlarini tovushlarini mayin chiqarish orqali, mayin miyovlash orqali yoki bo'lmasam egasini qayeri og'riyotgan bo'lsa, o'sha joyga kelib <hesitation> ustida yotish orqali mehr ko'rsatishadi.